<laughs> Zay koa da tsy haiko soa. Fa manahaky fahitako fataon- daty iñy e da efa misy finga manokana avao fanahiavana izy da ampididry anaty mikrôndy ao raha iñy da efa misy fetrany koa ny fotoa hanafana ny haniñy iñy da añao ko a izañy mametra an'azy tranty sekondy sinky minity da mafana ny raha.